Sia, lu, pis, na, lim, towal, tosia, malot, malot na asia, malot na huali, malot na hopis, malot nanina, malot na tolim malot no tonom, malot na tohit, malot na towal, malot na tosia, tanauk. Tanauk na asia, tanauk na hualu, tanauk, na hopis, tanauk na nina, tanauk na tolim, tanauk na tonom, tanauk na tohit, tanauk na towal, tanauk na tosia <hesitation> hopis malot.